Kiä suut umma nahavärvi muutaq? Näütüses <hesitation> kameeleoniq. Naaq suutvaq väega ilosahe umma nahavärvi muutaq. Ja nä eläseq vast koskil lämmäl maal,